Tamaati kaa a ñeewan e booti muuɗum oo date binndiindo hen oo. Sabi ko ɓuri hewde fuu ɓe ngaɗan hen hitaande maa ko faandi e hitaande. <hesitation> Nden waɗta tawetee <hesitation> ñaamataa ko boni banngal tamaati oo.